أكثر شيء رومانسي شوفته كان في مرة لما كنت في رحلة مع شخص عزيز علي، وفجأة بعد العشاء على البحر بدأنا نتمشى تحت ضوء القمر، والأمواج تهدأ، <noise> كان الجو هادئ، والسماء مليانة بالنجوم، كانت لحظة مليانة بمشاعر جميلة، وكان كل شيء حوالينا يبدو وكأنه تم تحضيره لتلك اللحظة.